Tostanii stima tumiete, aminen Rediation tumiete, dumii mukaate diimesai. mukate diimesai process rediation iyo conduction tumiete. mukaatea diime duum mukatesun hinbitenie. mukate ta lofuafa itaanan ama mukaate gugurda, barw factoria sun huji isan mukaate diimesaati.